والله أني مابعرف بالسياسة وما فيني أحجي فيها لكن السلام العالمي أعتقد نوصله لو أنا وصلنا لأ-لأن كل دولة فكرت في حالها وشعبها وخلاص خليتها من الدول الثانية ما جد أهتمت فيهم ولا طالعتهم شو يساون ولا أي شي هكذا بنوصل للسلام العالمي.